अर्जेंटीना को इतिहास एक मिश्रित परंपरागत संस्कृति और राजनैतिक संघर्षन को हैगो। अर्जेंटीना के स्वतंत्रता की घोषणा नौ जुलाई एक हजार आठ सौ सोलह को भई हती। जब बे देश स्पेन ते स्वतंत्र हुई गओ। स्वतंत्रता संग्राम के बाद अर्जेंटीना ने कई वर्षों तक आंतरिक संघर्षन को सामना करो। कई से के बे भिन्न इलाकन के बीच मा राजनैतिक और आर्थिक नियंत्रण को लेकर झगड़ा हो रहे हते। तो उन्नीसवीं सदी के मध्य मा जैसे नेताओं ने देश के भीतर संघीय और केंद्रीये सत्ता के बीच संतुलन बनाए राखन की की कोशिश करी। बीसवीं सदी की शुरुआत मा अर्जेंटीना एक भोताई मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप मा उभरो। खास कर कृषि उत्पादन के निर्यात के कार्यन मा। हालांकि बीसवीं सदी के मध्य मा मिलिटरी तख्तापलट और राजनैतिक अस्थिरता ने अर्जेंटीना को प्रभावित करो। उके बाद उन्निस सौ छिहत्तर मा शुरू भाओ गंदा युद्ध। एक बेहद अहरे समय को प्रतीक हतो। जिमे से सेन्य सरकार ने कथित विपक्षी तत्वों को सफाया करो। हालांकि उन्निस सौ असी के दशक के अंत मा लोकतांत्रिक शासन से बहाली भई। और अर्जेंटीना ने अपने संबंध सांस्कृतिक और आर्थिक विकास की ओर कदम बढ़ाये लाये।